نفضل نخلي اسمي لراهو توا خاطر هو جزء من هويتي و عايله نتاعي، فإسمي نحسو يعكس شخصيتي و تاريخي وهو حاجه مرتابطه بيا ملي زدت، حتى لو كان ممكن نغيرو منحبش نفقد الرابط لعندي مع إسمي صراحه يعني لأني يمثل جزء كبير من حياتي و عندي معاه برشا ذكريات و أنا نحبو برشا لأنو خفيف و ساهل للنطق و معناه زوين و فما برشا ناس يحبو و يعجبهم.